स्लेटी रंग देखदा म तटस्थता और शांत भाव देखदा। यो रंग स हल्का उदासीनता क संकेत मिलदा। <noise> बादल क रंग देखदा अपण मानसून क याद आउंछ।